Polo craru, velaí... un ordenaol gasta los bits, que sonin la uniá más chiquina d'enteración, i puein estal en dos estaus: prendíu o apagau, unu o ceru, verdaeru o falsu. Estus bits s'ajuntan en hacis pa entangal daus: númirus, letras o imagis. Las enteracionis se guardan en aparatus comu discus durus, memorias USB o la memoria RAM, ondi se mantienin essus estaus hata que l'ordenaol los precisa pa furrulal o pa muestral algu. Tolo que hazemus en el ordenaol, dendi un testu arrayal hata una retrataúra guardal, s'almacena en horma de essus cóigus binarius.